woni sunii. ak inin kiles woni iragoras eeh woni tokii irbaasai, woni kabanootu irbaasai, dumii woni sunii condization irbaas, duub mpka bare bisaan au bare tankia achiit gajeebisai ishinii kiles achisuura humidity achiira vuutite, duum aminen kiles sun kabaneesite duum bisaaan sun fuute kiles sun aminen hoodisitie